اوبه حیاتي سرچینه ده خو، کله چي خواړه یا ترکاري ساتل کېږي اوبه د همدې خوړو د خرابي سبب هم کېږي. همدارنګه کله چي شنو فصلونو ته له حده دېرې او بې وخته اوبه ورکړل سي، فصلونه هم خرابېږي. نو د اوبو په کارولو کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل سي او کله چې خواړه ذخیره کېږي، باید اوبه یې وچې سي او بیا ذخیره سي.